Velaquí la mi lista, agora colas tres comías baratas en tolos restoranis, possimenti, los que ofrecin menú del día, o en tavernas: la tortilla de patatas, unus espaguetis ala boloñesa i una ensalá mesta o una campera. La tortilla mejol si va en bocaíllu, te puein lleval unus tres, quatru, cincu eurus... Los espaguetis, pos lo mesmu, unus cincu, ochu eurus... I la ensalá, con lechuga, tomati, cebolla, azitunas, atún, güevu... yo izía qu'unus seis, ochu, dies eurus prossimámenti...